أدخل على صفحة جوجل هتلاقيه بيقولك انشاء حساب هتتك عليها وبعد كده هيطلب منك تكتب اسمك وتاريخ- وتاريخ ميلادك وعنوانك وجنسيتك وكلمة المرور وجنسك وبعد كده هتتضغط على التالي وهيتم انشاء الحساب وهيبعتلك ايميل بأن تم توثيق الحساب.